Ghuantet, fashakoli, kësula, kopulla, kopulla me pamperën, maljettina, magjuni <hesitation> gona, ncilona, <hesitation> këpucët, tapinet, oqajt <hesitation> unazat, kulanat, braçaletet, kanotjerët.